Karazanga tornevisy maro ohatra atantsika tornevisy parker ohatra parker zany amin'ny maha parker maro ny karazagny agnatiny akao misy tornevisy kara mamaha visy standard de misy anle mamaha le visy plate plate zey paoziny de misy koa zio karazana tornevisy <hesitation> mamaha karazagna visy avy atô ivelany koa fama- famahana azy zany hoe ivelan'ny raha io mamaha azy fa tsy miditra agnatinle visy zay anao mamaha fa ivelanle tornevisy mamaha azy tsy haiko tsara agnarany.